Omubyahu lyayi haliho ekyanabiritsemera ingye ngomundu munabuthwa ngabandi ngokobakanabuthawa bethu ekyangatsemera nikyiwuma omobuyingo bwaye bosi munabye inganimusoma namabirihiko omo <hesitation> omokyakathanu neryo oko sukuru yethu kwamahika abagheni, abagheni abo kasibalyasa ambu nigye bakasyalebaya, sibanyasi nayinganganeyo kutse ngangalindi. Ekyerisangalisya kinikyokwenene ingye naye munabya mughuma wokobandu abamathunga omughisa oweri owerisomera bulhe omwemyakangithanu eyikasa embere habwakyi abandu mubasa bamabulya ambu munawithe kunukwabana abakalhwa eyisirya obo- abakalhwa ekongo Abandu mubabulha <hesitation> abandu bosi nibe Uganda. Neryo ingye munasumba ithunemukyi omwaholhu wukalhwa hayi namabathondera indi awithu nihalebe nabiryowa oko history yithu ambu niwe thukarondaya wuthubwire ibwa inayi namabathondera. Namabya nabiri bathondera ambu wamathubwira ebyathulwe thukarondya so headteacher na class teacher owa mwana oyu, oyu thwamamusayiningira erisoma eriwunza ekyomusangyu ithunimumuthuhira akisyabya akaghenda nomo senior imwathubwira muthi abirighenda omwa senior ithuthasyathandika erithuha. Ahanga buyirahano munawunza esenior eya kubanza erihika omo senior eyo mukagha ababuthi baye sibathathuha efees <hesitation> iyatholere eribya ibakathuha. Ekyo nikyo mughisa nabirikyiyisyethera munabya ingaghenda noko course eyanasomire paka bamathuhayo. Namunabire nabiribakolhamu mwaba thatha waghe abakwingye abanyamukawu ahabwa binywe bulhe ngakuthwanamasangangana munabire inakubwira siwewulyambirikira aliwe wulya yisunza omughanighani owokalha omomuyira. Wabiryowa ebyanamakania iweha mwebyomubongo ﻿Iwambererya ewasigya kutsi iwakya kyabuwawuthi wasingya kutsibu nayi ngikolha ekyi busana nebyo nobuthuku obowamambererya so omughisa oyo salyathahwera aho nabyangawunza ecourse yayi namunabire ahanganaghenda wosi omughisa wakaghenda inananyiriko, ngabuwa indi nyamuhanga abirinyiwathikya kutsi busanaekyangalhi abandwabu mubazomesya ahangamahika nganamabuwaindi hanunamalhuhaho ngamaghenda sindi bana omulyambo ahangahika ngabana habandu abakinyiwathikya kiyi bakindembera namabuwa nama enda kenya obosinendibonabona, ngibya ngahika ekenya inabana ababuthi bayi ibanenyo abakingwathikya neryo inabya omundu oyunemwabandu ekyo kyabiringwathikya kutsibu kiyingasima kutsibu Munakyowa inikyerisimira nyamuhanga, nomwangebe yayi ngowa ini- ikyiswire mwakutsibu. Inayibulya, inje ngalindi? Abandi abokwinje sibathasoma, aka fees kabiribulha, bakayibulha ambu ibwa oyu muwamusomesya muthi abandi mwamaghana eribasomesya. Ambu oyu awithe ebimuliku, nayu awithe biwe. Eka ninje ngasomire injoyu injuwene. Bakayibulhaya ambu aba- mumwasomesya mughuma abandi mwamabaleka, nathatha athi nayi ka- singasi oyu ngasomire nathi, ekyisomo nikyiwe ngomundu. So nayi nangabugha indi nyamuhanga inje ninjendi omwabuyingo bwayi. Ngabya ngamahika eka ngayibulhaya indi inje nayi ngalindi? Inje injuwene omwaka eyosi? So, ekyu ngakyiyisyethera kutsibu isingwithe busubuliro. Ngalimundu owobutseme, oweraha, kandi kutsibu kandi kutsibu. So ekyu ngakyipipira keghe ngabya inganimukyikaniaku omughulhu wosi. Sindikyikwira ngitsi kundi nimughisa erilhwa eyiri omukama.